أعتقد إن المفروظ يكون العالم خالي من التلوث، لأن الله أعطانا العالم نظيف وإحنا لوثناه، أما الفقر فهو إبتلاء من عند الله، وتوازن في المجتمع، لازم يكون موجود، أما التلوث فالإنسان هو اللي سوى التلوث، عشان كده ما أبغى التلوث.